बारु, मौरंग, पथरा, सिलमन्ट आउ पानी ओहके मसिन लैके मजाति मिलैना उपकरण <noise> सिलमन्ट मिक्सर हे । सिलमन्ट मिकसरके काम हे मजा ति गबडनाके मिलैना आउ समय आउ मेहनत ओहके बचैना, गुणस्तर बनैना, लगातार भारि ति भारि काम करना आउर समयमे तयार करना, श्रमके बचत करना काम हे । उहिमारे <noise> सिलमन्ट मिक्सर हम्मर तहना बहुत उपयोगि हे काहिककि बहुत ढेर मनैंन काम अकेले करदेहता आउर हम्मर पैंसा आउर समय फेर बचा देहता उहिमारे हमके सिलमन्ट मिक्चरके प्रयोग करना चाहि ।